Nui auti suma sempre dë cursa la matin, però a nu pias mangé lë yogurt e pöi cun cun ël muesli che a të da d'energìa e a ie sempre cuaicoza da beivi, nui auti bevuma ël succo senza sensa ël suchèr e cuandi al e la stagiun s'fuma 'na spremuta da d'arancia